Bora nigana lie ngilin hate pan naga towui tara mama. mama tra iiahana pamili nori e kameiyera tokui e gono. Kui ri latu,. kui ri luma. e kui man tokui. a man tokui tra pamili. tua tokui teron kuiru mama. nori e ron kuira kannou. hakats taren e kana tara market. a nori e taten market nara kannou. <hesitation> mama a tua part tra pamili important. nonei ron lue na kannou ne lu hasena moni tra pamili. <hesitation> i han. kamena mama kuir turu mamana lan. Kamera kannou latu. suate rumen. mi marketiiru pelu. e kamena market. <hesitation> nori e taten market ri kalana. market e kani kalana. <hesitation> na tana market e ka hasne taun. na market ri tra market ri taun. market nara kannou. koko. sono. pelu a wile. mankeni. I han. tana main market te kani han i halia. e mama ron lar. market ri. <hesitation> karola. tuane ni e ron kato turu lahisu yaer te la hakapa. Katun i manasa ron na tuanar u mama ri parorana. ron laruma. suate ruma iena. mi tuana ri karola. Ba mama taralam te la ruma, söateruma kannou kokou sono poso a kikiono, emi töana gono merena u leni touhalio ri, mama ri paroran, nonei a mein maket te ron maket reria touhalio a mats <hesitation> kannou taren. So poata temi maket rien, nori e luerio ats moni, tana kannou e lana tara moni, tana kannou lu haseria iena, a eksenis tret, a töana tala, ka te ngoeri a toana. Toana tala meroua touhalio ri parorana ba nori te lura iena, nonei a toana ni karola. Nonei te ron hala nena kannou, espesili tara nona habus tara pamili <hesitation> e noeren turu mamanu lan. So lie u mama nori e ron kuira pana toukui. Para poata a pamili e nigana, sobaib silana tara toukui hat uok tara mama te kui uanen i latu te kui uanen i han hoskuk te rerina kannou te nouna pamili na te maket nanen ba pamili te tatei e kontiniuana laip tara iahana han te karien, nigana töana ats